jöklar Íslands hafa hugsanlega aldrei birst okkur í margbreytilegra formi eða virst meira lifandi en í bókinni Jökull eftir Ragnar Axelsson ljósmyndara samhliða bókinni var opnuð sýning með völdum ég er í ævintýraheimi þegar ég er að fljúga yfir

svona ljóðabók og allt öðruvísi ég hef gert áður þetta gerðist hægt og rólega byrjaði gera bók úr þessu það var ekki fyrr en Einar Geir sem hannaði bókina við stofnuðum þetta félag okkar

Heiðari

ætlum að gera í framtíðinni með norðurslóðir það líf sem er að breytast þannig þetta er svona óður til íslensku jöklanna ég gerði með Ragnari andlit norðursins í

framhaldi af því fórum við að skoða aðrar myndir sem hann var

sýna mér og við þyrftum að gera jökla það sem mér fannst áhugavert við þessar myndir

að skilja fólkið eftir Ragnar er mjög frægur fyrir að taka portrett myndir myndir af fólki skrásetja líf fólks en fyrst að við vorum að byrja með þess vegna ákváðum í bókinni en einbeita þessum birtingarmyndum sem jökullinn hefur en aðallega vorum við

mest af abstrakt myndum myndum sem fólk þarf að horfa á til að skilja víða það eru alls konar andlit og

fígúrur sem þú getur séð út úr þessu og það var það sem ég var að leita að ef þú lest ljóð í bók

dálítinn tíma og þá finnurðu

jökullinn er svolítið lifandi sagan byrjar ef menn fletta bókinni Snæfellsjökul en þetta endar út í sjó snjór sem féll á jökulinn fyrir þúsund árum hann

er núna í sinni vatnasinfóníu í Skeiðará ef fólk les bókina þá muni skilja jöklina betur

í bókinni rifjar Ragnar meðal annars upp sína fyrstu flugferð yfir jökul sendur í sveit einn í

ég sat við gluggann

eitthvað sem gerðist breytti lífi manns eiginlega plastóperan er nýtt verk sem frumsýnt verður hér í Safnahúsinu á sunnudaginn verkið er fyrir yngstu áhorfendurna og þá sem eldri eru og er hluti Óperudaga sem standa til fjórða nóvember

hún er níu ára og það er frídagur í skólanum hjá henni og hún er sko þvílíkt glöð að fá að leika við pabba sinn eða það það sem hún heldur að

að leika við pabba sinn í allan dag og ég er Kristinn pabbi hennar Eldeyjar elsku litla Eldey sumir vilja meina að óperuformið sé svolítið gamaldags og kannski tormelt ekki fyrir alveg yngstu áhorfendurna hvernig var að búa til barna krakka það var mjög áhugavert það þurfti að vera skemmtilegt það þurfti að vera spennandi og mátti ekki vera of mikið mikið af dauðum stundum en ég held að það hafi tekist starfsdagur í skólanum þið eruð bæði reynslumiklir söngvarar og ekki síst á klassíska sviðinu þetta virðist nú vera verkefni af hressari toga já heldur betur það er rosa gaman að

hún fær að vera rosa hress líka sko

meira um samskipti foreldris og barns börn eru nefnilega svo frjó og klár í því að þessi umhverfisstefna og þetta umtal um plast og mengun sem þessi ópera fjallar mikið um börn eru mjög meðvituð um það og það er mjög gaman að vera að fjalla um það efni fyrir börnin af því að þá eykur maður umtalið um það og allir í kringum okkur verða meðvitaðri fyrir vikið lesa bók eða

á textarnir í þessari sýningu eru stórskemmtilegir

Jón áttu þér eitthvað uppáhaldsbrot já ég var einmitt að ætli það sé ekki þessi runa sem vellur út úr mér í raun og veru áhorfendum hvað hann þarf að vera eða á að vera að gera hundrað blaðsíðna stefnumótunarskýrsla um kolefnisjöfnun á vegum k p m g og skrifa um kolefnisjöfnun á vegum k p m g